Pues yë bë më yë du bi'i tsëdiuty xëdotyë yë dun wa'atap este mkayëp yë dun dun pakia madyunëp në ko'o jedun tyam jedun myoj wa'atëp jë bi'i jë bi'i tutsëny jë bi'i kë'ëwëny manit o'on padakap jadun este myak anpëkep bi'i o'on tyam tsëdiuty mka'ap yo'oyëp manit bi'i ka'an padakap jadunt's ji'ip padaknë më jë an aceite jo'ty jadun dun nëkx kiojnë në ko'o jedun kyënë.